<hesitation> Raha hoe a karazana volo, <hesitation> lokom-bolo ndreky zany an, de misy akeokeo a <hesitation> folo akeo raha misy, de misy mainty, mena, maromaro zareo de. <hesitation>